لأ الحمدلله الواحد ملتزم بمواعيده ولازم يوصل في في ميعاده ان مكانش واصل بدري يعني انما كون ان الواحد يتأخر دي حاجه يا اما ظروف طارئه جدا انما في العادي مفيش تأخير، لازم الواحد يوصل في ميعاده عشان الألتزام بالميعاد دا مش من حقك انت، دا من حق صاحبك عليك، او من حق اي حد هتقابله عليك.